E raha maro karazany io rô, gne gne vilagny, gne lapoaly, gne misy avao koa mampiasa la four, da ino koa sa ro, a maro loatry ka, la igny koa gne gn'azavaigny etoa sy ho lany etoa e foto agny, hariva etoa avao gn'andro, izay avao gn'hitako.